प्याराशुटकि बारेमे सोचतपेति मोके स्वतन्त्रता और साहसिकता याद आत हए । जब आदमि प्याराशुट लगाएके वादर मैसे कुदत हएँ, जा एक साहसिक अनुभवकि प्रतिक होत हए । जा एक ऐसो पल होत हए जहाँ आदमिके खुला वादर और पृथ्वी बीचकि दूरीके सामना करन पडत हए । प्याराशूट असाधारण हिम्मत और आत्मविश्वास महसुस करनको हिम्मत फिर देत हए, जहाँ आदमि अपन डरके पार करतए हवाई अनुभवकि आनन्द लेन सकत हएँ । जाके रोमञ्चक खेलकि रुपमे फिर देखन मिलत हए, जैसेकि स्काइडाइविंग । जा आपतकालिन स्थितिमे फिर प्रयोग होत हए, जैसेकि हवाईजहाजकि आपतकालिन अवतरणमे यात्रुन्के सुरक्षित स्थानमे लान ताहिँ ।